पुर्तुगीज हो आसो देश जानी गयोंचर चार्शी वर्षा राज्य खेलो। दिनपार्ची चाव घेवचो मुन पुर्तुगीजनी चितलोलेम्न हांगर ख्रिस्ताव धर्म खूप लोग मंतात।